Chini langma o kwbangma jwngjal fai mano. O jwngjal yapri rwgwui chini logi tongwui mano. Tamoni hinba chini kaam tei buini kaam ni bagwui bo o jwnngjal fai mano. Chikon mikon kaam no pairwna bagwui bo chini langma o jwngjal fai mano. Kotor kaam no khaina bagwui to jwngjal fainai no. O jwngjal no komirwna khe chwng kaam no sukrubui sai manna nangnai. Bui bai bo o kaam ni bagwui ma salai nai tei buini kok khwnawui bo kaam no tanga nangnai. O raida bai kaam khaikhe chini langma ni jwngjal ni hoite yogwui manai.